Alura ël frigorifero al e 'na scatula cun tanti pian e ëndrinta a la porta a ie tüti i spasi për puzé la roba. Cum a funsiun-a, mi sai mach ch'a pìa l'aria da fora, a scauda ën gas e a s'verifica ün scambio dë temperatüre. Ël calur a ven trasfurmà ën freit e ël freit a ven trasfurmà ën calur.